Nche tejna xomod este, xomod xa- xa nke zyn este jwa'n ta mbesxa distya mbesxa regrigeradora, jwa'n nta toyal re jwa'n a jwa'n jwa'n tij naka yin tij nak jwa're per <hesitation> nkeza- nkeza kon ki tyz ngenta ki za na key zyn jwana lad ki toba lad ki zera ngolo mne mboda las ki zera kezarasa', mbay gabmen kisla ki ngo mney zera tekley zi yib lud nzo leneyba, ze poba mbi tay ze tyz nchelasla naban yal chanla za taja lapa'za iz teley ndiaklam benta mbrid yaney taja teley nale tobaza, jware nak- nak cha- chan regrigerador mbesxana nkenuy zi lugar ta par tayal toxkuamen komen ak yes nita yela ke nita mbesxa ye'la na mbay lad la' kozamen re jwa'n jwa'n chamen za zenak re choja jwa'n ndoyamen este cho komida chore yeja chore jwa'n nakin yo zaba ti'a ngozamen nxeka zana nayozaide jwa'na nak chan- chan refrigeradora'.